Esie nayatsa khunywaechuisi echuisi, echuisi yaa maembo nende mananasi, nininya khunywa echuisi. Etsitsanga khusoko ekhave maembe karovire vulayi vwene. Kavetsanga nende echuisi nitse onom esinge maembe keneko nende matsi malafu, ninakhamala khusinga, ndavukula eshiluotasa, natsa khukhovola maembe kenaku, lila baada yalilala nevukula epulenda yeneyo nendo khusitima wenayo nempukula maembe kekhovole kenako netsukha mupulenda mwenomwo, ninakhutsukhamo. Sichira nendokha bila khutsukhuma amatsi sikalasia ovulai tawe, sa ne, ni, ndavukula amatsi kidogo nendasio mupulenda ili nende maembe kenako, alafu ninakhamala, sichira esie nayatsa ofundu fulimo ovunulu, nempakala esukari intiti nendasiamo. Ne nafi𝖺 𝖾𝗉𝗎𝗅𝖾𝗇𝖽𝖺 𝗒𝖾𝗐𝖺𝖼𝗁𝖾 𝗇𝖾𝗇𝖽𝗈 𝗇𝖾𝗇𝖽𝗈𝗅𝖺 𝖾𝗇𝖽𝗂 𝗇𝗂𝖿𝗐𝖺𝗇𝗓𝖺 𝗄𝗁𝗎𝗌𝗂𝖺 𝗇𝖾𝗇𝖽𝗈𝗅𝖺 𝖾𝗇𝖽𝗂 𝖾𝖼𝗁𝗎𝗂𝗌𝗂 𝗒𝖾𝗇𝖾𝗒𝗈 𝗇𝖾𝗒𝗂𝗌𝗂𝗋𝗈 s𝖺𝗇𝖺 𝗇𝖽𝖺𝗏𝗎𝗄𝗎𝗅𝖺 𝖺𝗆𝖺𝗍𝗌𝗂 𝗄𝗂𝗀𝗈𝗀𝗈 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖺𝗌𝖺𝗆𝗈 𝗇𝖾 𝗇𝖺𝗄𝗂𝗄𝗂𝗌𝗁𝖾 𝖾𝗇𝖽𝗂 𝗂𝗏𝖾𝗋𝖾𝗄𝗁𝗈 𝖺𝖿𝖺𝖽𝗁𝖺𝗅𝗂 𝗌𝗂𝗂𝗋𝗂𝗂𝗌𝗂𝗋𝗎 𝗌𝖺𝗇𝖺 𝗍𝖺𝗐𝖾 𝗇𝗂𝗒𝖺𝗄𝗁𝖺𝗆𝖺𝗅𝖺 𝖾𝗇𝖽𝗂𝗈 𝗇𝗂𝗒𝖺𝗄𝗁𝖺𝗏𝖺 𝗌𝖺𝗐𝖺 𝗇𝖾𝗇𝖽𝗈𝗅𝖺 𝖾𝗇𝖽𝗂 𝗆𝖺𝖾𝗆𝖻𝖾 𝗄𝖺𝗇𝗈 𝗇𝖽𝖾𝗇𝗒𝖺𝗇𝗀𝖺 𝖾𝗇𝖽𝖺𝗌𝖾𝗆𝗎 𝖾𝗌𝗁𝗂𝗇𝖽𝗎 𝗌𝗁𝗂𝗇𝖽𝗂 𝗇𝗂𝗄𝖺𝗋𝗂 𝗆𝖺𝗇𝖺𝗇𝖺𝗌𝗂 𝗇𝗎𝗆𝖻𝖺 𝗆𝖺𝖼𝗁𝗎𝗇𝗀𝖺 𝗄𝖺𝗇𝖽𝗂 𝗇𝖺𝗆𝖻𝖺 𝖺𝗍𝖺 𝗇𝗂𝗋𝗂 𝗇𝗂𝗋𝗂𝗋𝗂𝗍𝗐𝗈𝖼𝖺𝖽𝗈 𝗇𝖺𝗆𝖻𝖺 𝗅𝗂𝗍𝗈𝗋𝖾 𝗇𝖾𝗄𝗁𝖾 𝗇𝖾𝗄𝗁𝖾𝗋𝗎𝗆𝗂𝗌𝗁𝖾𝗋𝖾 𝗄𝖺𝗆𝖺 𝗅𝗂𝗇𝖺𝗇𝖺𝗌𝗂 𝗇𝖽𝖺𝗇𝗓𝖺 𝖾𝗆𝗉𝗎𝗄𝗎𝗅𝖾 𝗅𝗂𝗇𝖺𝗌𝖺𝗌𝗂 𝗇𝗂𝗍𝗌𝖾 𝖾𝗆𝖻𝖺𝗍𝗌𝖾 𝖺𝗆𝗄𝗁𝗈𝗏𝖺 𝗄𝗈𝗌𝗂 𝖺𝗅𝖺𝖿𝗎 𝗇𝖽𝖺𝗏𝗎𝗄𝗎𝗅𝖺 𝖾𝗉𝗎𝗅𝖾𝗇𝖽𝖺 𝗒𝖾𝗇𝖾𝗒𝗈 𝗄𝗁𝖺𝗇𝖽𝗂 𝖾𝗇𝖽𝖾𝗆𝗎 𝗄𝗁𝖺𝗇𝖽𝗂 𝗇𝖽𝖺𝗏𝗎𝗄𝗎𝗅𝖺 𝖺𝗆𝖺𝗍𝗌𝗂 𝗄𝗂𝖽𝗈𝗀𝗈 𝖾𝗇𝖽𝖾𝗆𝗎 𝗄𝗁𝖺𝗒𝗂𝗏𝖾 𝗒𝖺𝗄𝗁𝖺𝗏𝖺 𝗂𝗌𝗂𝗋𝗈 𝗍𝖺𝗐𝖾 𝗇𝗂𝗇𝖺𝗄𝗁𝖺𝗆𝖺𝗅𝖺 𝗄𝗁𝗎𝗏𝗎𝗄𝗎𝗅𝖺 𝖺𝗆𝗈𝗍𝗌𝗂 𝗄𝖺𝖼𝗁𝗂𝗋𝖺 𝗄𝗁𝖺𝗇𝖽𝗂 𝗇𝖾𝗇𝗒𝖾𝗇𝗀𝖺 𝖾𝖼𝗁𝗎𝗌𝗂 𝗒𝖾𝗇𝖾𝗒𝗈 𝗂𝗏𝖾 𝗂𝗇𝗎𝗅𝗎 𝗇𝖽𝖺𝗏𝗎𝗄𝗎𝗅𝖺 𝗇𝖽𝖺𝗏𝗎𝗄𝗎𝗅𝖺 𝖾𝗌𝗎𝗄𝖺𝗋𝗂 𝗂𝗇𝖽𝗂𝗍𝗂 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖺𝗌𝖺𝗆𝗎 𝗆𝗎𝗉𝗎𝗅𝖾𝗇𝖽𝖾 𝗆𝗐𝖾𝗇𝗈𝗆𝗈 𝗇𝖾𝗌𝗒𝖺 𝗇𝖾𝗇𝖽𝗈𝗅𝖺 𝗏𝖾𝗌𝖾 𝗌𝖺𝗐𝖺 𝗇𝖺𝗏𝗎𝗄𝗎𝗅𝖺 𝖾𝗌𝗁𝗂𝖼𝗁𝗎𝗇𝗃𝗂𝗋𝗎 𝖾𝖼𝗁𝗎𝗇𝗀𝖾𝖾 𝖾𝖼𝗁𝗎𝗇𝗀𝖾𝖾 𝖾𝗇𝗂𝗇𝗂 𝖾𝖼𝗁𝗎𝗇𝗀𝖾 𝖾𝖼𝗁𝗎𝗂𝗌𝗂 𝗒𝖾𝗇𝖾𝗒𝗈. 𝖵𝗎𝖼𝗁𝖺𝖿𝗎 𝗏𝗒𝖺𝗌𝗂 𝗏𝗂𝗌𝗂𝗄𝖺𝗅𝖾 𝗆𝗎𝗌𝗂𝗄𝖺𝗅𝖾 𝗆𝗎𝗌𝗁𝗂𝖼𝗁𝗎𝖺𝗃𝗂𝗋𝖾 𝖺𝗅𝖺𝖿𝗎 𝗂𝖼𝗁𝗎𝗌𝗂 𝗒𝖺𝖼𝗁𝖾 𝗂𝗍𝗌𝖾 𝗂𝗍𝗌𝖾 𝗄𝗈𝗆𝖺 𝗇𝖾𝗋𝗎𝗆𝗎𝗌𝗁𝗂𝗋𝖾 𝗂𝗃𝗎𝗀𝖺 𝗂𝗍𝗌𝗂𝖾 𝗆𝗎𝗃𝗎𝗀𝖺 𝗒𝖺𝗇𝗂 𝗆𝖺𝖾𝗆𝖻𝖾 𝗄𝖺𝖼𝗁𝖾 𝗄𝖺𝖼𝗁𝗎𝗌𝗂 𝖼𝗁𝗎𝗂𝗌𝗂 𝗒𝖺 𝗆𝖺𝖾𝗆𝖻𝖾 𝗄𝖺𝖼𝗁𝖾 𝗇𝖽𝖺𝗏𝗎𝗄𝗎𝗅𝖺 𝗄𝗁𝖺𝗇𝖽𝗂 𝗌𝗂𝖼𝗁𝗎𝗇𝗃𝗂𝗋𝗈 𝖾𝖼𝗁𝗎𝗇𝗀𝖾 𝖺𝗅𝖺𝖿𝗎 𝗇𝖽𝖺𝗏𝗎𝗄𝗎𝗅𝖺 𝖾𝖼𝗁𝗎𝗂𝗌𝗂 𝗒𝖺 𝗆𝖺𝗇𝖺𝗇𝖺𝗌𝗂 𝖾𝗇𝗈𝗆𝖻𝗂𝗋𝖾 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾 𝗒𝖺𝗆𝖺𝖾𝗆𝖻𝖾 𝗄𝗂𝖽𝗈𝗀𝗈 𝖾𝗆𝖻𝗎𝗄𝗎𝗅𝖾 𝖾𝗄𝗂𝗅𝖺𝗌𝗂 𝖾𝖼𝗁𝖺𝗇𝗀𝖺𝗇𝗒𝖾 𝖾𝖼𝗁𝖺𝗇𝗀𝖺𝗇𝗒𝖾 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾 𝖾𝗇𝗈𝖼𝗄𝗍𝖺𝗂𝗅𝗂 𝖺𝗅𝖺𝖿𝗎 𝗈𝗇𝗀𝗐𝖾.